Ti nau tomondo ti ƙuɓuk wee memme ti ya shine ma weyya ne ti sha tomoni kaa pelle gub goji burgono ta shi maa penna niyo maa ɓangum a an gub ta shiim ta muye ya ɓangum mi maimako gubin tuutu shiɓo a ta tuutu shiɓom ta waru ka shikni in wa ya ƙaa in gee ɓang shik takalani gub kam weyye ti ya ta gub hoji kuma ne ti nau tomani yeddee ti yuun nee nau tomoni yeddee ti yuun ta shii ta illani koo kɛ ti tong ye yuwai muro ta illani in ye laani koom ye shiɓoni shar murgo in ƙoona in wanna in wa yuuru ƙaa tere ai ka shiɓo ti jelei ye ta iya shurani ye ma waraa in tewi a tuunamu ta gub ya mun wa kaa moye ɓangum to a ta yaani kaa wo terem sai waraa ka shikni aɗoi in weeru shigi in peni in we yeddee niyoi ti shakkii rashin lafiya banda terei ka mee ti yuyyo we maƙee diin ti jelei ta warƙo ma <hesitation> wee pararo fwiji ko ka pelle ko ka pelle shinyi. Mondok ta warƙoi ka shinni mondok nuna ta ninƙoi tarihi wee yuwaro ɗimin wee yuwaro fwiji ne wanna ka tomon koɗɗi ne wanna ƙaa muro ti po lee alaji haruna in sharu bayini ti ya bayai ti ya bayani to po goji ya manni wei ye pararo ya ka manni lo ta schwee ya shommoi piro pira ta po goji wen jaaƙaani to ya shinin yiu ya yoba ti po lee memmen peru wa yiu shik sheela ti shoppo foki ya pira pa pira yenna ya mo peru kan mokan jede ram mokan kach kan mokan barantam mo kan bwat in yippiru ti ƙiraju ti peru amma maƙa ta yaani kaa ɗau shumma ti ƙuƙo ta ƙoɗɗino tere to ka ga irin shini ye ko irin wee ye pararo fwiji kakaro in waru ti yunƙo to ne ti nau tomoni kare yano yu ɗeeno jiral ti irin jele ƙadro niyo ti minƙo wee ye pararo ti ttom wong we pararo ti bi ye fwiji lau tidangi pattono lau ne ka ne ti duniya amma ne peno gunim to maƙe ti war jele men gbidino ye koo kodiro niyo. Ta minko tarihi weepararo ti ƙibɓuk wee pararo fwiji to peddi memmei kan we ti ƙiraju a ta minanim to irin mee tere a kaa ta nau tomonim peddi ka we ti ƙirani ta tuk wee kan te ta ive-ta-gunni ta we duniyani ta tuƙani ti ƙu moye ma ɓangum ta warani ɓai yikka bi po dangno mo tere ma yuwa ƙaa in shar we in mini in kooni ma ta gashshani wen ta gashsho duniya to gashsho ta yaani shuran laada manni niyoi maa yuwa muro to ta pipillu we koo pipillu doo koo in shar luru in warin dang ta ishshiri luru tun ba moye maa dang ta ishshiru lurui ishshii in sharu in warim wa mini ya mo yuun shuran ko te bino maa wanna koo mee diyeni ti jelema ti po meɗɗe muroi to wesshina ye ta yaani ye in ti minin ti shinii fwiji a ti ya kaa weyyem amma ye jamani ye wendene to ta yaani to maƙa ta ya we tere ne ti nau tomoni kai ne ti nau tomon moye ti ya ƙungu mo ye ti ya ƙungu kam ne ti nau tomoni amma mo an piyang ɗo mo ta dliyoni ti jele an piyangum longku wen longku. Piyang ta shii maƙa diyon ti jelci kpiyam ta yuuƙo waani a ta minƙo wenam ɗoƙum belle tenem ya aaƙo kemi ke ta kemanim to sai wen ɓirargi shor ye shor ye ti ya shor gargajiya ye fwiji ne maa ne ti nau tomoni to yanju ƙuɓuki in waa ɗakloro a ti ƙum yaani ɓirangum a ɗoo we gargajiya ye milam ti yam mini te we shigim a ti ƙum yoorom man ɗaa ka we ne ti nau tomoni in amma dan dabang in ba shor ye yuwaro ve alada goji memme ti ya wendenem maa shoppina ya peraa ka shor dabang to shor dabangi memme ta ammani to feru foɗɗo we shikju in waru ka arkeu kan mov dwakuno in shaƙi ti shikyu teena ti ta biiju ka we ya shikju she tenejwal arkeu to ta ammo dan dabang maa amma dan dabangi ta yuuƙo shor she tene maa tura adununu we ta ku memmen ilhina to wee tere ne ti ya tomoni kuma ti burgono kowane lagoji in maa amma po tere la burgo shii tun ba maa ɓika adununu rade te tete tetete to we ta ku memmen illina ko dabang maa dabang tu yiu shugyoni to we tere kowane lagoji ma teƙa ya fwiji. Ke kɛ ti ƙuɓuk pewe ƙɛ ta yuuru marmari kɛn meeru ka kɛ ta waraa ya dabang ti mina mene ta perarni wa ya tene we memme ti yuyyo marmariro ti goji sai shor riyo memme maa ti ya sha’awai maa teƙa ya men viyo ta shaaru shibo goji ta perani ta shaani pepinna wa gajiuiru shirau yuuru walka pipillin lanna ti shikju pipillin we ti shikju pipillin we ta waraa shaani ta aaju pipillin wee ta amrin mina saboda wen darang tere yuwarei darang ye kam gbai memme ta inani ta ya shor ya shaklo palau tere ma ti burgono wee ye shigerei we alada goji yanju wee tere ne ti we shigim kan moye maƙo ma yuwa we duniya wende dikyo ko kɛ digo piree to shoon worin tare weƙo kɛn dik makaranta weƙo kɛn duk wenon shire ding lada ye ta weyani jwalƙo amma memme ta we pire ta shuun wesshina taimaƙaai nong taimakaai kɛ taimakaai kɛ to weyye ta yuyyani dai we sha tomon kaƙinan gbe ka laɗɗoo ganga ye ti lwarin dwakubo to marta kɗɗani mana ɗiyono ti po tera mani koɗɗi kere ya mo wejo fuwani nen ti geena. Nen ti geena nen ti geena in ti ya in ti ya ti ya ti ya man ti ya asher kafin ta nesshani ƙoɗɗi ƙoƙaro darang shugoro kɛ yuwa ne ti nau tomoni nen ti weji yeddee ta yuyyon ta shinii kama ya arau manni memmei in ma maƙo maa meena maa ɗo piree kɛ ta waranim to ya arau koo kpiyam ti shikko moƙa waraa po dik arau maƙa yukka yaani kpiyam nan perero ti shikko kɛ yikkani kɛ yikka yaani kafin nan ankararo darang shugoro shugoro kafin. An ankararo darang shugoro ti ƙuma ma ti po ma ti po ya arau yawanci memme ka ga kɛ tuku ye kɛ ta tukanim ne ti ya shaawa geyani.